मेरी निजी भावना का बात करें, तो कूंछ लोगां का मक्खी, कॉकरोच और छिपकली जैन्ं जानवर घिनौने लागदा। खासकर मक्खी और कॉकरोच गंदगी मा रहदन, जि से कई लोगां का इनसे नफरत या घिन महसूस होंदी। उन्का छूण या देखणा भी असहज लगणा। छिपकली भी कई लोगां का ठीक ना लागदी, खासकर जब यो घर मा दीवार मा इधर-उधर दौंडण लगदी।